Kanadaliklar o'zlarini madaniyat jihatdan o'zlarining bayramlari bilan mashhur. Misol uchun <hesitation> "Rahmat aytish" bayrami ularda paydo bo’lgan hozirda ko'pchilik xalq madaniyat ham bilishadi, demak odamlar shunday kun saylanganki <hesitation> odamlar rahmat aytishi va rahmat eshitishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, har xil <hesitation> festivallari bor va ular eng yoqtirib o'ynaydigan sport turlaridan biri bu xokkey hisoblanadi.